Plorí nuunbuahñin nan tu bisín, nan tin chin guzobaru café la´nanh zoban loh deh garati nicxhi rasxhuiin ne para comida neh gacá la´nanh garati. ya dzíyih nuunbuahñin par gunlu guéhta del naparu ornna buenin tin sticxhilu dzíyih lonh ya raa yagha cxhíchi raca bue´lah sxhnaan tin par chxín gu´tahlu guéhta náaru par chxíchi gularún loh dzíyih, chxíchi cuerú cóhbaa loh squéhtalu, chin ya que anh guíi chxíchi gaghobarun gagurún lanh rohbaru. ya siga dxídzi rasxhuín par gu´tah buiin lonh coba, nu shpisaban, gu´tarun tin shixhí siga chula guiría guéhta, ya dxídzi rasxhuín de gadxeti gutalu dhxin, este comino, pimiento, clava dxíchyu garah ti nixchi ra´dxuyin dxídzi par gunlun usar. ya siga shcha ra´dxuyin par comida, par guquiru buela lanah, par guquiru bidza´h saa, par gunlu marishu del gunlu lananh. ra´dxuyin par garati nixchí, guicarú tus palaru gusiarú lanah binechu Ya siga tu gu´dxaruh ra´dxuyin par runnan servir par comida, par gahulu sxhcomidaru, par ga´uluh gasxheti nicxhí ra´dxuyi gu´dxaru, par gun buiinnan ocupar. siga rohba guéhta, rzi buiinn- to rohba guéhta tiin rsun cueru par ruin sxguétaru par chin ruetulu ruin lanah, tin guéhtachi ra´dxuyin par gahu buiinnan ya siga shxín sxhalo gagusxhaíru sxguétinru, guicarú tush paiguetínru ghuseuro lonh. ya siga gi´dzu sxhinnan gusobarú bidza´h lanah par gunlu sxhica comida, garagaloti comida ra´dxuyin, siga verde, marisxhu, coloradito, gasxheti. como nunninan run buiinn, ra´dxuyi gi´dzu par garatí nicxhí. siga murñiyih nuunbuañinh nunnh lanh cocina sxhinnh buiinnan par gunlu chocolate chxín gue´luh, guicarú chocolate chu shaan ploriru, chxíchi gucabiachílunh, gacanh bi´dxin ya murñiyih ra´dxuyisan par gun buiinn- deh nin re buiinn- par runru bi´dxin lonh, ruiun lanh xhigah sdha nun nziaba lanh, chxíchi riu dehincxhí lonh racan nzia´ba bi´dxin rachxíñinu ri par re buiinnan Siga platu dxobah dhxín nunnbuañinh cunh dxhíain racan sigasxhi gun buiinnh dxobah dhxín, gutalu bichxi´ushi, galo dhxín rietu lanh platucxhí, cun chxin gunlu salsa gá´uluh ya de rixchi riaa bichxi´ushi lonh ya que anh guca nuiih par gaca ga´uluh ya siga platu dxobah dhxín chi scxhinan par garati, del ih sinru shchxiadxú del ih guchxerlun losh gi´dzuru siga par gunlu bi´za, garaloti comida ra¨zuiin par rutan shchxiadxú, par gaca guacamole par gaca garati lanah ra´dxusxhan platu dxobah dhxín.